Do të preferoja të shkoja për ecje sepse më lejon të lidhem me natyrën dhe të shijoj peisazhe spektakolare. Të ecësh në shtigje natyrore është një mënyrë e mrekullueshme për t'u relaksuar dhe për të përmirësuar formën time fizike pa shpejtësinë e biçikletës.